Na̱ki̱n mi̱ maashi̱ mi̱ nyu̱wwo̱ li̱ma̱ mi̱ cuwo shi̱ ntṵm. Tu̱m Me̱ cuwo tṵm nai̱, mi̱ cuwo shi̱i̱r nai̱, me̱ cuwo kwe̱nde̱le̱ me̱ cuwo mo̱ddo̱, me̱ cuwo saam, me̱w cuwo cangkum, mi̱ we̱ cuwo nyadawe̱. Tṵm ko̱ mi̱ cuwoshi o̱ we̱ yi̱karke̱le̱ me̱, yi̱karke̱l me̱. tu̱m ko̱ mi̱ cuwo so, we̱ yi̱karke̱l nṵba tame̱, me̱ yi̱kar be̱e̱bi̱l me̱, be̱e̱bi̱l me̱ maake̱l sobkin e, a ndure tu̱m ko̱ mi̱ yi̱kar be̱bi̱l me̱ di̱ nshi̱n. Me̱ yi̱kar ni̱bi̱ a bṵrka lo̱o̱, me̱ yi̱kar she̱ngo̱l me̱ di̱ shi̱n, me̱ yi̱kar ni̱bi̱ nai̱ mbwe̱ndi̱ mi̱ nyu̱wo̱ li̱mal cuwo tṵm e̱, mi̱ nyaa me̱cce̱ di̱shi̱n ki̱di̱ng yi̱karke̱l me̱. Nang nke̱e̱bi̱ tṵm di̱ ti̱ye̱rṵmbṵl nye̱ ncuwe bang Maa ncuwe ntṵm, bṵlto̱ ki̱ni̱ng nyi̱ cuwoshi ntṵm. Fo̱no̱ ki̱ni̱ng te̱ti̱me̱ di̱ nyele Be̱e̱bi̱l nye̱ ki̱ni̱ng e̱ so̱ ma shii cuwo tṵm, cuwo tṵm ntṵṵ kwange̱, na mṵ ncuwo tṵm di̱ yang yi̱karke̱l mo̱ ka bṵne̱ she̱ mṵ yi̱shi̱ nki̱na di̱, ki̱na ko̱ mu̱ yi̱shi̱ o̱, na mu̱ cuwo tṵm ko̱ yang nyi̱karke̱l mo̱ nai̱, fo̱no̱ ki̱di̱ng be̱bi̱l nye̱ di̱ ka nyo̱o̱ bwi̱i̱di̱ nai̱, be̱bi̱l nye̱ nyo̱o̱ bwi̱i̱di̱ so̱ tṵm nke̱e̱bi̱ tṵṵ kwange̱ ti̱ye̱rṵmbṵl nye̱, nkunung dang cuwo̱ tṵm e̱ mmaa nte̱e̱ di̱shi̱n e̱. Fo̱no̱ tṵm we̱ yi̱karke̱le̱ nye̱ yi̱kar ti̱i̱bi̱r lo̱o̱, nye̱ yi̱kar ti̱me̱ kar na tṵm ko̱ nyi̱ cuwo tu̱m na so̱ nyi̱ ncuwo bṵ tṵm di̱ ni̱bi̱ yang dakṵmshi̱ nte̱e̱? ai̱ ntṵm ko̱ nyi̱ cuwoshi o ni̱bi̱ faake̱l tu̱u̱ ni̱bi̱ dakṵmshi̱ e̱, daku̱mki̱n ko̱nu̱ngo̱ na ya ncuwo bṵ di̱, yaa nyi̱ yang, na mu̱ an cuwo bu̱ di̱, yaa mṵ ti̱i̱ a nlo̱o̱ we̱ mṵ kel de? Nang nyi̱i̱ ko̱ nyi̱ mangke̱ naki̱n ne̱ battile so̱ na mṵ ncuwo bṵ di̱ di̱ we̱ yaa yang dṵwo̱shi̱ nyi̱ye̱n de̱? Nyi̱ cuwo tṵm ko̱ di̱shi̱ yi̱karke̱l nye̱. Tṵm ntu̱u̱ fanje̱. Di̱shi̱ tṵu̱ mi̱ maashi̱ e̱, nyi̱ cuwo tṵm, a ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ ko̱, cuwo tṵm di̱shi̱ tu̱u̱ nyi̱karke̱l nye̱ nyi̱ kar a yaa me̱cce̱ a dur te̱ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱ we̱. Nyi̱ yi̱karti̱n ni̱bi̱ kar. Nwe̱ na wṵtṵb cuwe wṵ nyi̱ wani̱ yi̱karshi̱, we̱ na be̱e̱bi̱ kaye̱ nyi̱ wani̱ yi̱karshi̱ Tṵm ko̱ nyi̱ cuwoshi o̱ di̱shi̱ yi̱karke̱l nye̱, wani̱ yi̱karke̱l nye̱ nai̱. Fo̱no̱ na nyi̱ ncuwo bṵ di̱ nyi̱ yang faa shi̱ mfe̱? Di̱shi̱ tṵu̱ mi̱ nye̱ mi̱ so̱kane̱ to̱ be̱e̱bi̱l nye̱ ko̱ nkuno ki̱ni̱ngo̱ so̱ ma shii cuwo tu̱m, to̱ ko̱ na ku̱ ncuwo bu̱ tu̱m di̱, yaa ku̱ yang faa yi̱karki̱n wu̱ a mfẹ?. Ka mṵ yaa a me̱cce̱ she̱ mu̱ nti̱i̱la mu̱ yang a mfe̱ di̱, bwe̱ndi̱ mṵ nyaa do̱ tam yaa mu̱ nyi do mṵ dakṵmshi̱ nshi̱i̱r, tṵu̱ mṵ dakṵm so̱ mi̱ka ntṵu̱ ni̱i̱ ncuwo cuwo de di̱? Ntṵu̱ ni̱bi̱ ncuwo cuwo de̱ fo̱no̱ mṵ dakṵmshi̱, na ni̱bi̱ ncuwo bụ di̱ ma mṵ dakṵm, ti̱ng di̱shi̱ tu̱ṵ dṵṵr adur ti̱me̱ ko̱ kar e̱, nye̱ tu̱u̱ du̱u̱r ntu̱m, naki̱n ne̱ battile ncero nki̱ni̱ng, fọnọ tịye̱ru̱mbu̱l nye̱ dang nkun de cuworungshi ntu̱m, naki̱n ne̱ battile ncero nki̱ni̱ng a kọdu̱ ko̱, fo̱no̱ nde̱ bwi̱di̱ mmatti̱n na be̱e̱bi̱l nye̱ Nkudu ti̱bshe̱ be̱e̱bi̱l nye̱ nsabbṵti̱ ki̱ni̱ng ko̱ ti̱bshe̱ be̱e̱bi̱ she̱ di̱ nte̱ngle̱, maashi̱n kaa tṵu̱ bwi̱ịr, yaa faa shi̱i̱r a bo̱o̱re̱l di̱re̱ dem, yaa mu̱ yo̱o̱ shi̱i̱ ra lo̱o̱ mo̱ dem. Fo̱no̱ na nke̱be̱shi̱ mṵ nde bwi̱i̱di̱ mṵ nyo̱o̱ adure mo̱ di̱, fo̱no̱ na bṵne̱ she̱ mṵ lamshi̱ na kwe̱ee̱ke̱l mo̱ di̱, ai yang yi̱karke̱l mo̱. na mṵ nlam bu̱ na kwe̱e̱ke̱l mo̱ kwe̱nyi̱ne̱ yi̱kar nṵm e̱? Ya mṵ mfaa she̱le̱ di̱ne̱ mu̱ nyo̱o̱ti̱n nunge o̱ na fanshi̱ nlam bṵ di̱ wo̱lsho̱ yaa mṵ faa faa di̱ mṵ yo̱o̱ti̱n nunge o di̱ mṵ dewede o? Ntṵu̱ fanshi̱ nlam na kwe̱e̱ke̱l she̱, ko̱ wo̱lmo̱ mṵ so̱kane̱ ti̱ye̱ bṵti̱l mo̱ ma nyu̱wo̱ <hesitation> ma nyu̱wo̱ tolob yaa mu̱ maa nkaa faa sholle di̱re̱ mu̱ ndeshi sadak mu̱ yang di̱shi̱n yang yi̱karke̱l mo̱ a nfẹ bwe̱ndu̱ ki̱ni̱ng be̱e̱bi̱l nye̱ nkara a bu̱rka lo̱o̱ mu̱ cer yaa mu faa a fu̱ be̱e̱bi̱ kati̱ng be̱e̱le̱ yaa faa shi̱ kaa sholil ni̱bi̱ yo̱o̱m di̱ dem dabi̱rki̱t yang she̱l shiye. Fo̱no̱ mu̱ nye̱ mu̱ so̱ ti̱ye̱ bu̱lle̱ mo̱ ko̱ ma nyu̱wo̱ kubune mu̱ so̱ mu̱ nlam tu̱u̱ fe̱k e̱, nwe̱ na tu̱u̱ fe̱k a te̱ti̱me̱ ko̱? Mangke̱ na tu̱u̱ fe̱k a te̱ti̱me̱ ko̱, te̱ti̱me̱ ko̱ na mu̱ ntur bu sabake̱ di̱ ma mu̱ faa, bwe̱ndu̱ ko̱ nyi̱ tur sabake̱. Mi nkun de mi̱ ndu̱u̱r de̱, mi̱ mfaa ti̱ye̱ru̱mbu̱ me̱, kakambu̱l me̱ cuwo shi̱ ntu̱m. Mi̱ ma mi̱ nkwe̱tti̱ cuwo tu̱m. Kanaka bu̱ne̱ naki̱n ne̱ battile we̱ maa yi̱karki̱n di̱, kanaka mu̱ yi̱ shi̱ nki̱nal battile shẹ di̱ ai na mu̱ nyi̱ ki̱na ko̱ di̱ yaa mu̱ te̱mshi̱ nshe̱l- dangme̱ a koma be̱e̱ mu̱ daku̱m. Fo̱no̱ na mu̱n yi̱ shi̱ nkaa su̱le̱ di̱, su̱le̱ o̱ mu̱ yang daku̱mshi̱ o̱? Ma mu̱ daku̱m su̱le̱, mu̱ yang de su̱le̱ yaa mu̱ te̱mmo̱ tu̱u̱ mu̱ yang daku̱mshi̱ e̱, mbwe̱ndu̱ mi̱ nye̱ mi̱ so̱ mi̱ cuwoshi ntu̱m, mi̱ ndu̱u̱r ta kam ne̱ cuwo tu̱m nyi̱ mfaa ti̱ye̱ru̱mbu̱ nye̱ cuwoshi ntu̱m, ndu̱u̱r ta kam ne̱ tu̱m e̱. Tu̱m wani̱ ma yi̱karki̱n, ko̱ be̱e̱bi̱l nye̱ ki̱di̱ng so̱kane̱ ma shii cuwo tu̱m, be̱e̱bi̱l nye̱ de kaa fi̱ye̱ri̱ngki̱n di̱ nyo̱o̱. Ti̱bshe̱ maa mmaa bu̱- naki̱n ne̱ battile she, ncuwo bu tu̱m she̱, fi̱ye̱ri̱ngki̱n yaa di̱ maa kaa no̱o̱no̱de̱, no̱o̱no̱de̱ ki̱n di̱shi̱ ki̱ni̱ng di̱i̱ke̱l fi̱m ne̱ be̱e̱bi̱l nye̱. Mbwe̱ndu̱ be̱e̱bi̱l nye̱ mfaa yaa me̱cce̱ o̱ ko̱ bwi̱i̱r a te̱ti̱me̱, no̱o̱no̱de̱ nde nyangkale̱l be̱e̱bi̱l nye̱. Be̱e̱bi̱l nye̱ ndol bu maa tu̱u̱ kwange̱ nang kudu ti̱ye̱ru̱mbu̱l nye̱ dang mmaa de̱, fo̱no̱ na ku̱ maashi̱ nang wu̱ ti̱ye̱ru̱mbu̱l nye̱ dang mmaa de̱ di̱ ai nyi̱ naa faa faa yi̱karki̱n, yi̱karki̱n, mu̱ yi̱karti̱n du̱ro̱ mangke̱ di̱shi̱n e̱. Fo̱no̱ mu̱ nye̱ mu̱ so̱ ma mu̱ maa mu̱ faa kaale̱ we̱l di̱re̱ di̱ mu̱ de do, deddede nke̱e̱bi̱ shi̱ tu̱u̱ kwange̱. So̱ktɪne̱ mu̱ nyu̱wo̱ so̱kane̱, ai bwi̱ye̱ di̱ nde shi̱i̱r a fu̱, ni̱bi̱ nyang yaa nde bo̱l mo̱ di̱ nyaa nkwaki̱l Kanaka bu̱ne̱ she̱ yaa yaa re̱b. u̱ mbi̱yo̱ mmaa te̱e̱ te̱ti̱me̱, mu̱ mbi̱yo̱ nyo̱o̱ ni̱bi̱ o̱? Fo̱no̱ ni̱bi̱ mu̱ maa kaa tu̱u̱ bwi̱i̱r mu̱ mmaa bu̱ tu̱u̱ kwange̱, mu̱ nyi̱kar bu̱ <hesitation> ti̱ƴe̱ru̱mbu̱, mu̱ nyi̱kar bu̱ be̱e̱bi̱l ku̱me̱, mu̱ nyi̱kar bu̱ nu̱bu̱ ko̱mbu̱r wa kabal mo̱ Mbwe̱ndu̱ be̱e̱bi̱l nye̱ ki̱ni̱ng kanaka mu̱ nshuukin a nunde di̱, bwi̱ye̱ ma nyaari̱ng ni̱n, mu̱ dem na sholi bwi̱ye̱ ma yi̱n, bwi̱ye̱ kuwokel mo̱ na nunge, so̱kane̱ nshe̱l te̱ti̱me̱ mbe̱e̱to̱ ki̱ni̱ng e̱. She̱l te̱ti̱me̱ ko̱ mmwata be̱e̱bi̱l nye̱ nde nkaa ke̱lle̱ waya ntatta kwe̱e̱ḵe̱l shiye. Bwi̱ƴe̱ yaa mu̱ faa daa fe̱de̱ kuwoshi nkaa fiye, bwi̱ye̱ san fiye kuwoshi nkaa fiye, nde ki̱na yaa nte̱mmo̱ tu̱u̱ mu̱-mu̱n- mu̱ ndem nyankale̱l mo̱ di̱shi̱n, mu̱ maaashi̱ kaa tu̱u̱ fu̱m ne̱ mo̱ nde de Mbwe̱ndu̱ ko̱ te̱ti̱me̱ she̱ nyele so̱kane̱ ke̱lle̱ tu̱u̱ ko̱nu̱ng ncero ko̱nu̱ng adur ti̱me̱ ni̱bi̱ so̱ nke̱lle̱ waya wu̱, waya di̱ nkari̱ng te̱ti̱me̱ di̱ nkari̱ng nyi̱nu̱m be̱e̱bi̱l nye̱ nai̱. Bwi̱ƴe̱ ma nyi̱m shi̱i̱r, bwi̱ƴe̱ sobshi kaa tu̱u̱ adur ti̱me̱ ko̱ keleng o, bwi̱ƴe̱ kuwoshi kaa tu̱u̱ a te̱ti̱me̱ mmaa bu̱ tu̱u̱ yang yi̱karke̱l she̱, kwe̱nyi̱ne̱ yi̱ faam nyim ne̱ <hesitation> yim a kam ti̱me̱ nyi̱ faa barkal te̱ti̱me̱? Ti̱ye̱ru̱mbu̱l nye̱ dang na ncuwo bwe̱l fiye bi̱i̱le̱ di̱, yaa mu̱ faa- t- tu̱u̱ mfaa de̱ kar ku̱ktu̱ ku̱ktu̱. Fo̱no̱ wo̱lyo̱ng ki̱di̱ng ko̱ mu̱ cuwo nye̱ fiye she̱ yyang kar keleng ma mu̱ faa shi̱na she̱. Mbwe̱ndu̱ tu̱u̱ sassalab wu̱ be̱e̱bi̱l nye̱ ndewe de, na sassalab wu̱ ni̱bi̱ nku, maashi̱ e̱. Mbwe̱ndu̱ nkari̱ng te̱ti̱me̱ ko̱, te̱ti̱me̱ nkara, mangke̱ te̱ti̱me̱ nkara nyi̱ nyi̱m bu̱ bwe̱ndu̱ te̱ti̱me̱ ko̱ yang yaati̱ke̱l nye̱. Fo̱no̱ kelil nye̱ naa, Yamba she̱ shi̱ maa nyi̱nu̱m yi̱kar ki̱n shi̱ do̱r nyi̱nu̱m be̱e̱bi̱l nye̱ do di̱ be̱e̱bi̱l nye̱ yaa macce̱l a ndu yaa me̱cce̱ a nunde o kwange̱ di̱b she̱l te̱ti̱me̱ ko̱ ndewe ki̱ni̱ng o̱, te̱ti̱me̱ ko̱ nyi̱ye̱shi̱ be̱e̱bi̱l nye̱ yaa li̱ye̱ri̱ngki̱n bam, te̱ti̱me̱ ko̱ be̱e̱bi̱l nye̱ ndi̱ a maa tu̱u̱ nke̱e̱bi̱ shi̱ e̱. Yi nang ko̱ be̱e̱bi̱l nye̱ she̱ te̱ti̱me̱ so̱ bu̱ti̱ ko̱ Yamba mmu̱u̱ we̱ de̱ o̱ so̱ nye̱ so̱ bu̱ti̱ ko̱ Yamba nyi̱ye̱ shi̱ne̱ de̱ do̱, so̱ mmaa bu̱. Mu̱ kuwo bwi̱ye̱ yaa nte̱mo̱ mware̱ a koma be̱e̱ nwu̱wo̱, bwi̱ye̱ di̱ mbwang fettus so̱kane̱ mu̱ so̱ mbattile, so̱ kaane̱ nyaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱. Yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ she̱ dang ni̱bi̱ nkun ni̱bi̱ maashi̱ nangshi̱ o̱? Ni̱bi̱ mankgke̱ maashi̱ nangshi̱, fo̱no̱ ko̱ te̱ti̱me̱ ko̱ nyele do kar di̱ nyeleti nyi̱nu̱m na be̱e̱bi̱l nye̱ kar nyi̱ nu̱bu̱ kuudu she̱ maa di̱ nyi̱ nyi̱ nyi̱ fi̱l be̱e̱bi̱l nye̱ nyi̱ so̱ be̱e̱bi̱l nye̱ yaa nunde kwange̱, nyi̱ mfi̱l bu̱ nyi̱ ku̱ntu̱ru̱ngshi̱ nkaa maake̱l tu̱u̱ be̱e̱bi̱l nye̱ o maashi̱ e̱ mu̱ we̱ kuwo bwi̱ye̱ maa tu̱u̱ nyi bu e ma mu̱ yi mu̱ fi̱l bwi̱ye̱ bwi̱ye̱ maa na mu̱ so̱ mu̱ mfi̱l shi̱ di̱, bwi̱ye̱ di̱ nku̱wo̱ bwi̱ye̱ so̱kane̱ tu̱ro̱ mu̱ kiyeshi o ka nte̱e̱ mu̱ kiyeshi di̱, bwi̱ye̱ ma nyu̱wo̱n. Nkudu te̱ti̱me̱ nkara, ki̱ni̱ng ko̱ te̱ti̱me̱ she̱ di̱ nyele she̱l she̱l she̱l tu̱u̱ bwi̱ɪr di̱ mmaa nai̱, ni̱bi̱ re̱b bu̱tti̱n, ni̱bi̱ nde bu̱tti̱n yaa di̱ tukku so̱ sai ni̱bi̱ yaa mu̱ nyi̱ye̱ we̱ nye̱ sule, fo̱no̱ ni̱bi̱ mari̱ng no̱. Na mu̱ nnyi̱ye shule she̱ di̱ maa, ti̱ng ni̱bi̱ mari̱ng nu̱mo̱ di̱re̱l mo̱ fo̱no̱ ni̱bi̱ ma mmari̱ng, ni̱bi̱ nta di̱re̱l mo̱ ni̱bi̱ re̱bmi̱n ko mu̱ nde nye sule mu̱ nyi̱ye̱, te̱ti̱me̱ ko̱ di̱ ka nkara adure yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱. Ko̱ nyi̱ yang maaki̱n nyi̱ne̱ na te̱ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱? Yamba nyi̱ nkelkel mo̱, di̱ mu̱ mu̱ fang mu̱u̱ te̱ti̱me̱, mu̱ mmu̱u̱ti̱n ni̱bi̱ kar a munso, nyi̱ nkelkel mo̱, te̱ti̱me̱ ko̱ di̱ mu̱ mu̱ yang do̱rshi̱, bwe̱l di̱re̱ fiidi cero ƙɪdɪng be̱e̱ do̱r te̱ti̱me̱ ko̱ fanshi̱ mangke̱ mi̱ nkuwo bu du̱ro̱ yang cere a te̱ti̱me̱ ko̱ ki̱di̱ng ye̱ so̱ be̱e̱ shi̱ yang do̱r te̱ti̱me̱ ko̱ di̱ kwang nang wu̱ dang nyi̱ nkun nyi̱ mfaa ti̱ye̱ru̱mbu̱l nye̱ a munso mangkẹ na nke̱e̱bi̱ Yamba di̱ Nyi̱ nkelkel she̱ anya shi̱ maa yi̱karki̱n di̱ shi̱ do̱r nyi̱nu̱m te̱ti̱me̱ ko̱. Nyi̱ e̱ kelshi, kaa bu̱ne̱ she̱ nye̱ kelshi she, sassalab le̱ nye̱ mmaa nai̱ e̱. Nyi̱ ye̱shi̱ nyi̱ so̱kane̱ te̱ti̱me̱ ko̱ mbwe̱l di̱re̱ fiidi nkari̱ng de̱, di̱ nyi̱ nyi̱ na dure nye̱ nyi̱ nkari̱ng te̱ti̱me̱, bwe̱l di̱re̱ fiidi she nkuno mfe̱ ni̱ be̱e̱ nkari̱ng de̱, su̱u̱ fanshi̱ wo̱lsho̱ shi̱ diin so̱ be̱e̱ shi̱ kari̱ng te̱ti̱me̱ o̱? Nyi̱ kar nyi̱ nkari̱ng de̱. Mbwe̱ndu̱ ko̱n kukune take̱l nye̱ Mangkẹ na bwe̱ndu̱ mu̱ yaa yya mu̱ faa ko̱nu̱ng, mu̱ di̱ka mu̱ nyang a mfe̱ di̱, nkaa su̱lu̱m kukune. Bwe̱ndu̱ mu̱ ndi̱m nyaa mu̱ nyi de, nkaa su̱lu̱m kukune. Di̱ nyi̱ nyi̱ nkari̱ng de̱. Fo̱no̱ ko̱ lo̱ko̱su̱ be̱e̱bi̱ le̱ Yi̱s isre̱la mfa dure shiye a kubine, ai nsu̱ng nkel Yamba, Yamba nyu̱wo̱ kelil shiye Na so̱ ko̱ nyi̱ maa nyi̱ bi̱yo̱ bịyo̱ be̱e̱ nyi̱ su̱ng di̱ nyi̱ kel Yamba di̱, Yamba yang nyu̱wo̱ke̱l kelil nye̱ yang yi̱karke̱l nye̱, yang turkel nye̱ me̱ru̱m. Fo̱no̱ nyi̱ nku̱wo̱. Kadi̱we̱di̱ de dure she̱ di̱k fu̱, kadi̱we̱di̱ de dure she̱ di̱k fu̱. Ni̱bi̱ ndi̱k dure shiye a lam she̱l te̱ti̱me̱. Mu̱ kuwo di̱re̱ na ki̱ye̱m lamshi̱ di̱ maa mu̱ so̱ ki̱ye̱m faa de̱ She̱l bo̱o̱re̱ di̱ye̱n mangke̱ ni̱bi̱ di̱ ka nde kwodukum di̱ nyo̱o̱ na bu̱tti̱n. Ni̱bi̱ maashi̱ ka yang yaa mu̱ faa bo̱o̱rẹl mo̱ mu̱ mfi̱i̱ bo̱o̱re̱l mo̱ kwangshi̱n, mu̱ yaa mu̱ faa di̱re̱ di̱ nta di̱ nkari̱ng, so̱ shi̱nlam bu̱ mu̱ shi̱ kuwo daku̱m kabal mo̱